सामान्य वाद्य यंत्र बजाणो थै। वेथे सबसे पैली पकंड सिखण फिर वेकू बाद वेथे बजाणै टैक्निक जू भी होंदी वेथे हमन सिखण च जनकी गिटार मा वेकी स्ट्रींग पकण सिखण वेक बाद हल्का हल्का बजाण